E woodi dabbaji ɗuuɗɗi mbaawaay ɗi puɗina ɓalli maaji to ɗi ndulli ɗum. Arannde e woodi goɗɗi nder pallaɗi, e woodi goɗɗi nder balki, e woodi e woodi linggu koodel, linggu hoodere fuu, to ɗi ndulli baññe ɓalli maaji ɗi mbawa ɗi puɗina ɗum gan ɗi keeɓa ɗi ngaɗa ka cigaba e e fooftugo